பெல்ஜிய உணவு வகைகள் அதன் இதயம் நிறைந்த உணவுகளுக்காக அறியப்படுகின்றன, பெரும்பாலும் உருளைக்கிழங்கு, பிராந்திய பொருட்கள் மற்றும் பிரான்ஸ் மற்றும் நெதர்லாந்து போன்ற அண்டை நாடுகளின் வலுவான செல்வாக்கைக் கொண்டிருக்கும். மிக முக்கியமாக, இது அதன் சாக்லேட், வாஃபிள்ஸ், ஃப்ரைஸ் ஃப்ரைட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் பலவிதமான பியர்களுக்கு பிரபலமானது, அவை பெரும்பாலும் சமையலில் சேர்க்கப்படுகின்றன. சில பிரபலமான உணவுகளில் "மவுல்ஸ்-ஃப்ரைட்ஸ் பொரியலுடன் கூடிய மஸ்ஸல்கள் ஸ்டோம்ப் காய்கறிகளுடன் பிசைந்த உருளைக்கிழங்கு). கார்பனேட் ஃபிளமண்டே பீரில் சமைத்த மாட்டிறைச்சி குண்டு மற்றும் வாட்டர்ஸூய் கோழி அல்லது மீனுடன் கூடிய கிரீம் சூப்) ஆகியவை அடங்கும்.